Ny fomba fiasan’ny mixeur zao a, ôhatra misy anigny tiàntegna totogna re, to-foà izy tsy afaka miasa izy koà tsisy rano eh, ôhatra avàrantegna akà aminje raha tiàntegna potipoteàgna, raha tiàntegna totogny i ,to de <hesitation> moàrignina rano hely, izy aminje to de tahôfagna de ahodi-velomigny njeo, to de totogny i raha Ie aminje, zay itiavàntegna azy. To de ajanogny izy kô fà amy lera tiàntegna azy de alàgna avàkà. karahanzayy fô fiasa-fiasagny.